नोन्-छर्बोन् तोयोत, होन्द, फोर्द्, भ्म्व्, मेर्चेदेस्-भेन्ज्, औदि, वोल्क्स्वगेन्, निस्सन्, ह्युन्दै, किअ, मज्द, तेस्ल, पोर्स्छे, फेर्ररि, लम्बोर्घिनि, जगुअर्, रोल्ल्स्-रोय्चे, लन्द् रोवेर्, मसेरति, भेन्त्लेय्, मरुति सुजुकि, महिन्द्र, भुगत्ति, म्च्लरेन्, तत, स्विफ्त्, लोतुस्, गेनेसिस्, ग्म्छ्, रेनौल्त्। ओह् म्य् गोद्!।